A jo ngom toma maluku utara nena, khusus ngom toma moti ne ngom mi adat ge gatebe, baramasueng, trus mega re tagi kie, paka kie, taji besi, trus mega re togal, trus salai jin, a trus juga mega re, cako tifa. a tege